Fizidɛrɩyǝ wǝǝ wɨ láa taarɨ otui keeriwǝ ǝ lǝ́ǝ fɨ e ke kpii kɨ wɨ taarɨ mɛŋwǝ o e lée kpii kɨ wɨtaarɨ gakoo kǝ́ ǝ lǝ́ǝ fǝj ekpii vǝ́ wɨ la taarɨ wǝǝ wɨ lɨŋ nya fɛɛ wɨ pɨlɨ.